Inte kiste inte kisde gakuro gde shensi girgakuri tulur grigade nalge kari kankatlisi kankokiste kango gakuro kango gade kango shnsi kango grigakuro kango tulur kango girgade kango nalge tugum kango tuur kango grigade kangp nalge tugum tukumkalise tukumkakisde tukumka garuro tukm ka gade tukumshensi tukumk grigakuro tukum ka tuur tukumka grigade tukumka nalge piyaskei piyeskukalse piyaskkaksde piyaskugakuro piyasku kagode piyaskukashenshi piyaskuka grigaakur piyaskuka tulur piyaskukagride piyaskukanalge arbain abin kalise arbainkagakuo abain kagade arbainka shensi arbainka grigokuro arbin k tulur arbain kagrigade arbainka nalge hamsin hamshinkalise hamsikakede hamsinkagakuro hamsindage hamsin kashensi hamshinkkagrigokuro hansinka tulur hamsin ka grigade hamsinka grigokuro hamsinka nalge sittin sittinkatise sittinkkiste sittinka gakuro sittinka shensi sittinta girgakuro sittinka shensi sittinta grigakuro sittin tulur sittin ka rigade sittin ka nage sabin sabain katlise sabin kasde sabinka gakuro sain ka gade Sabinka shensi sabainke grigakuro sabinka tulr sainka grigade sabinkanalge tamanin tamanin kaltsie amannkakisde tamannka gakuro tamanin ka gade tamanin ka shensi tamanin ka grigakuro tamanink tulur amanin ka grigade tamanin ka nalge tisin tisinklise tisinkakisde tisinka gakuro tisinka gade tisinka shensi tisinka grigakuro tisinka tuur tisinka grigade tiisinka nage miya miyaklise inte kiste gokuro gade shensi grigauro ulur gigade nalge kan kankatuse kanka kisde kanka gokuro kanka gade kanka sheis kankagigukum kanka tulur kanka grigade kanka nalge tukum tukumkatlise tukunkakisde tuum ka gakuro tukum ka gade tukum ka shersi tukumka grigakn tukumka tulur tukunka gridate tukunka nalge piyasku piyakskuktlise piyaskukkisde piyaskukagakuro piyaskukagade piyaskukkisde piyasku ka gakuro piyaskukagdade piyasku ka shensi piyaskuka grigokuo iyaskuka tulur piyasku ka grigade iyaskuk nalge arbain Arbain kalise arbainkakisde arbain kagakurokagade arbainkashens arbainka grigokuro arbainka tulur arbainka girgade arbainka arbainka nalge hamsin hamsinkalise hamsinkakisde hamsinka gakurokagade hamsinka shens hamsinka grigokuro hamsinka tulur hamsinka girgade hamsinka nalge sittin sittin kalise sittin kakisde sittin kagakurokagade sittin kashens sittin kagrigokuro sittin ka sittin tulur sittin ka sittin girgade sittin ka nalge sabain sabain kalise sabain kakisde sabain kagakurokagade sabain kashens sabain kagrigokuro sabain ka sabain tulur sabain ka sabain girgade sabain ka nalge <noise> tisin tisin kalise tisin kakisde tisin kagakurokagade tisin kashens tisin kagrigokuro tisin ka tisin tulur tisin ka tisin girgade tisin ka nalge <noise> tamanin tamanin kalise tamanin kakisde tamanin kagakurokagade tamanin kashens tamanin kagrigokuro tamanin ka tamanin tulur tamanin ka tamanin girgade tamanin ka nalge miya inte Kisde gakuro gade shensi grigakuro tulur gidag nalge kan kanktlise kankakisde knkagukuro kankagadekankashensi kanka grigokuro kanka tulur kankagrigade kankanalge tukum tukumktlise tukumkakiste tukumkagrigokuro tukumka tulur tukumka grigade tukumka nalge piyasku piyaskukatlise piyaskukiste piyaskukgakumo piyaskukagade piyaskuka shensi piyaskuka grigokuro piyasku ka tukur piyasku ka grigade piyaskuka nalge arbain arbain kalise arbain kakisde arbain kagakurokagade arbain kashens arbain kagrigokuro arbain ka arbain tulur arbain ka arbain girgade arbainka nalge hamsin hamsin ka kalise hamsin kakakisde hamsin kakagakurokagade hamsin ka kashens hamsin ka kagrigokuro hamsin ka ka tulur hamsin ka girgade hamsinka nalge sittin sittinka kalise sittin kakisde sittin kagakurokagade sittin kashens sittin sittin kagrigokuro sittin ka tulur sittin girgade sittin nalge tamanin,,, Tamaninka kalise tamaninka kakisde tamaninka kaga tamaninka kagade tamaninka shensi tamaninka girgakuro tamaninka tulur tamaninka grigade tamaninka nalge tus sittin sittinka kalise sittinkakakisde sittinka kaga sittinka kagade sittinka shensi sittinka girgakuro sittinka tulur sittinka grigade sittinka nalge tisin tisinka kalise tisinka kakisde tisinka kaga tisinka kagade tisinka shensi tisinka girgakuro tisinka tulur tisinka grigade tisinka nalge miya inte kisde gakuro gade shensi grigakuro tulur gridade nalge kan inte kisde gakuro gade shensi grigadeo tulur grigade nalge tugum tugumka kalise tugumka kakisde tugumka kaga tugumka kagade tugumka shensi tugumka girgakuro tugumka tulur tugumka grigade tugumka nalge piyasku piyasku ka kalise piyasku ka kakisde piyasku ka kaga piyasku ka kagade piyasku ka shensi piyasku ka girgakuro piyasku ka tulur piyasku ka grigade piyasku ka nalge,,

Tulu grigade nalge kan kan katlise kankakisde kanka gakuro kanka gade kankashenshi kanka girgakuro kanka tulur kanka grigade kanka nalge tugum tugumkakatlise tukumka kakisde tukumka kaga tukumka kagade tukumka shensi tukumka girgakuro tukumka tulur tukumka grigade tukumka nalge piyasku piyasku kalise piyaskuka kakisde piyaskuka kaga piyaskuka kagade piyaskuka shensi piyaskuka girgakuro piyaskuka tulur piyaskuka grigade piyaskuka nalge arbain arbain kalise arbainka kakisde arbainka kaga arbainka kagade arbainka shensi arbainka girgakuro arbainka tulur arbainka grigade arbainka nalge hamsin hamsinkatlise hamsinka kakisde hamsinka kaga hamsinka kagade hamsinka shensi hamsinka girgakuro hamsinka tulur hamsinka grigade hamsinka nalge sabin sabain kalise sabainka kakisde sabainka kaga sabainka kagade sabainka shensi sabainka girgakuro sabainka tulur sabainka grigade sabainka nalge sitinka sittinka kalise sittinka kakisde sittinka kaga sittinka kagade sittinka shensi, Sittinka girgakuro sittinka tulur sittinka grigade sittinka nalge tamanin tamanin kalise tamaninka kakisde tamaninka kaga tamaninka kagade tamaninka shensi tamaninka girgakuro tamaninka tulur tamaninka grigade tamaninka nalge sabain sabain kalise sabainka kakisde sabainka kaga sabainka kagade sabainka shensi sabainka girgakuro sabainka tulur sabainka grigade sabainka nalge tisin tisin kalise tisinka kakisde tisinka kaga tisinka kagade tisinka shensi tisinka girgakuro tisinka tulur tisinka grigade tisinka nalge tamanin tamanin kalise tamaninka kakisde tamaninka kaga tamaninka kagade tamaninka shensi tamaninka girgakuro tamaninka tulur tamaninka grigade tamaninka nalge miya. <noise>